<noise> <hesitation> Ro tegna tiako zao, tsaramaso fangaro angaradobo de misy dimy akeo zegny zare fangarogny akeo de tsaramaso, angaradobo, tômaty, tongolo be de megnaka fagnampin'zay.